Dray andra zen̈y nisy poeta areky zen̈y nahay nahita stilô zen̈y izy. Avô stilô zen̈y afaka nan̈aboaka soratra, tsara maziky izen̈y. Ke rahavoravo zen̈y poeta io baka io manonga tsara inspirasion nany andeha amoron̈o draha vôvô.